जंगल पार लानो तांगे छ्यिकु पहले ता घ अंग बेगो तेऊ बोतल ता टोक पोनो ओबोल गजोग आइ एध जैकेट तातोक। बले ही लाई अंग जांगलो गर्मी लगेंस्केअतो युनेरान, रातियान क्या पता लिस्स लगेन सकेतो। आइ घ मानक टेक्च्याइन लामास सफ़र तू इसलिये घ ऐध जैकेट तातोक हुड़ू साथ साथ अंग सुरक्षा तांगेस एह चाहकु लय तातोक आइ मी पार्मो तांगेस घ माचिस देशक च्छ या हसल मि लगेनो तांगेस चागो जवालन शीली चिजो तातोक। तकि हमशोग लिस निमा या जन्वारु ब्यांग निमा मी पार्म सकेतोक। हजेसके चिजो लान सकेतोक।